Sens'atro de doe preferieiva aveighe un pursante da sciaccâ pe affermâlo o tempo ma fermâlo quande veuggio mi e fâlo torna partî e a-o meximo a-a mæxima mainea perché, perché quande ti t'ê inte unna situaçion bella t'æ unn'emoscion fortiscima bella no unna cösa dove donde ti ghe stæ ben me saieiva cao poei sciaccâ un botton e affermâme lì pe tutto o tempo che veuggio.